كنختار نخدم ثلاثة سوايع في النهار، حيت هاد الشي غدي خليني ولا يعطيني فرصة باش نعيش لحياةديالي بطريقة متوازنة ومريحة. وغدي يبقى عندي الوقت الكافي باش نهتم براسي، وندير <hesitation> اللي كعجبني، بحال الهوايات ديالي ،ولا نتلاقى مع صحابي وندوز وقت كتر مع عائلتيو هاد كدير توازن بين الخدمة وبين الحياة الشخصية ديال الإنسان